Embuzi n'enkoko ziramanya bakama baazo. Ahaakuba e- embuzi, nyowe nkatungaho embuzi. Maama wangye akaba agimpiire kuruga kuruga okwe mukyaro naagireeta, naagiteeka n'omu baasi twija twahika aha, konka embuzi ku naagambaga, eija, n'okuza kurya niinye nangihaga ebyokurya n'engaro nehi byokuba ebishushu mbikwata mungaro, mbigiriisa yo ogwayo ekaba ekoraga ogwokurya kusha. N'okuza kugira ngu kunyama nkaba zanga kuginyaamiisa embuzi, mbanza nyaamiisa embuzi oba naaza mu tawuni, ekeine kundinda tukashuba tukagarukana ehi naagireka nkashanga eriho ekyari. Amazima ziine rukundo.